Cu lu blu pensu a la prufunnizza di lu mari quannu è di notti, quannu c’è un celu serenu senza luci di la cità. è un culuri chi porta calma ma puru misteru, comu l'acqui profunni ca nun si sapi mai chi c’è sutta. Mi fa pinsari puru a la tranquilità e a li pinseri ca si pèrdinu nni la vastità di lu munnu.